Ra aminahy manokagna lo oe, sy ara-dalagna si le magnova olombelona ohatra hoe viavy izy, avy akeo ovanao lasa lilahy ka ra hoe sy mahay mankasitraka an-janahary ansena oe efa io a namboariny ansena, alaivo sary an-tsaigna fôna oe, rajako zany de avy akeo zany rajako ovana olona de karakôry arô zany rajako olona zany fa raha karahanay de sy ara-dalagna si.